أنا عادة أوصل مبكرا لما يكون عندي موعد مع الأصدقاء. أحب أن أكون مستعد وأجهز نفسي قبل لا يبدأ اللقاء. كمان أحب أتمكن من ترتيب الأشياء بسرعة أو حتى أكون جاهز للحديث لو وصل مبكر. بحس أنه شيء يعكس ألتزامي وأحترامي لوقت الناس اللي معاي. كمان أحب اللي قدامي يهتم بنفس الشيء.